To‘q ko‘k rang. Uni biz okean bilan bog‘lasak bo‘ladi. Okeanning chuqur yerlari shu rang bilan ko‘rinadi. Bu albatta judayam <noise> chiroyli rang hisoplanadi.